﻿أنا نحب نقرا كتابات بصح لازم تكون ليستواغ فغيمون باسيونونت، باش مانحسش الوقت. ولاكان عجبني الكتاب نقعد توت لا جوغني مانعياش. مي الفيلم <hesitation> نون، د-ديفوا ديفوا مايلعبوش بيان، ديفوا لي زاكتوغ مايعحبوكش. مي الكتاب فغيمون تجوز بيه الوقت تخي تخي تخي بيان، نحب نحب الكتابات.